اه والله إذا كان الأكل عالج في المعلقة بأحط فيه شوية ماي يعني دافي وصابون وبأخليها يعني بهذا بهذا الصابون من عشر لخمسطاش دجيجة وبعدين هذا بإسفنجة خشنة شوي يعني وبأقدرأنظفها المقلاية بسهولة يعني لأنه خلاص الدهون ذابت.